annin <hesitation> mal annin bate ak bahar bahariati ama galanafa deke bisan daked won an dursa badet dandee kulla bisan hindakeduu surwali bisanin diketenuf iyyo vesti fudede dakeddanii won laman tan waan badede ijemun ash get dandee kulla anin dawotenuu wontanan dakedaa dub won laman tun lilla ana muhimuaa iyyo <hesitation> wonni inama sevit maisha inama w